أحدث مغامرة سوتها كانت رحلة سفاري في الصحراء. كانت ممتعة لأنها كانت تجربة مختلفة كليا. جربت فيها القيادة على الرمال والتمتع بجو الصحراء المفتوح. الأستكشاف وسط الطبيعة. كان مريح جدا. تعلمت أشياء جديدة عن النجوم والصحراء. المهم كانت تجربة مليئة بالضحك والمواقف الحلوة مع الأصدقاء.